أنا عادة أشرب حوالي اثنان لتر من الموية يوميا، يعني تقريبا ثمانية كاسات، أشوف إنها كافية عشان أحافظ على رطوبتي وأشعر بالنشاط. أما بلإسبوع إذا حسبناها تكون حوالي أربعة عشر لتر، أحيانا أزيد الكمية خصوصا في الأيام الحارة أو إذا كنت أمارس الرياضة، لإن الجسم يحتاج إلي موية أكثر، الموية مهمة لصحتنا، فدائما أحاول أشربها بإنتظام.